Firikoo a nafaa warata le, bari i ka jio, jio jio ke a kono le, i ye a siti i ye a waafi walla i ye jio ke a kono, i faŋo ka i miŋ a la, i si suboo fanaŋ kee noo a kono le, i ye a maaboo niŋ i ye lejimoolu i si bee kee noo a kono le puru a kana tiñaa